La pasta al e staita bütà a cözi ënt l'eva, pöi l'uma sculala, pöi apres l'uma bütaie ëndrinta ël ragù dë carn e l'uma mangiala. Ël ragù dë carn al e stait prëparà cun del macinà dë bucin e ën po dë güst për rëndilu pi bun